ज़ेबरा अर घोडा मा भिन्नता छे ची घोडा एकि रंगा वांदा अर ज़ेबरा म जु ची सफ़ेद अर काली लाइन वोन्दि अर दिखंड म ता पिछने बाटिन द्वी के द्वी सेम लगदा पूँछ जु ची घोड़े पूँछ भोत अच्छी रंदी अर उ भोत फुर्तीला वोन अर ज़ेबरा इति फुर्तीला नि वोन घास-घूस खांदा पर इति फुर्तीला नि वोन्दा।